Chemo qch'aj ri s-aaq chu qq'ab' este pues nab'ey este qtaqij nejel ri ri s-aaq ri i tz'iil qmol este pju pju palangana i yayi qk'amik chu piil ya chu pila este este xkeq'chaa' este che s-aaq e saq apart xtqya'n wi' i che s-aaq este k'o kka'yb'aal xuq ke este aparte xtqya'n wi' i k'o saq s-aaq este nejel ri keq' kkalsetin achi nejel apart xuq ke apart ri este xkeq' yaqaj pjaboon i ya nejel nejel ri s-aaq este ri qaqche ke kka'yb'aal xkeqyaqaj pjabon pju palangan ruk' ya' ya taq ya q'uy chik entons xke'q ch'aj ruk' qq'ab' chu piil ya xtqqesaj ri rya'l ri tz'il ri jabon wachi' <hesitation> Este qmanul wi' tek'chi' este xtqya'n ya' xib'al ya' chriij tek'chi' <hesitation> xtqya xtqyo'k ki' jabon chik chriij i <noise> ya taq tqkesaaj ri jabon ya qka'yij ke saq chik i xke'q saa' chi chu pwu ju k'aam rech xki' chiqik ya ri ri nk'ej chik ri por ejemplo ri s-aaq saq kkayb'aal este ke'q k'o bes qyaqaj ki' klor chqij chkiij rech telik nejel ri tz'iil chkiij i tek' chi este xtqmanul chpom ri cloro este ruk' ya' i xte xtqch'aj i tek' chi' te qsaa' ju k'aam i xuq ke <hesitation> qb'an chi nejel ri s-aaq por ejemplo wu qsaaq ri qa wu uj ixoq este xaq qch'aj ke ri' qal qyaqaj prya'l prya'l rinso kojcha kojcha'lo este xaq qch'aj ke ri' xaq este qmul ya' Este qya'n rajsik rech tch'nanik ya taq ya ch'na'n chik este qch'aj chi' ri qq'ab' i tek'chi' qya'n jabon rajsik i ya tek'chi' tqesaaj wu jabon i ya taq saq xuq ke tqsaa' pjun k'aam i xuq ke kb'anla' nejel chki nejel este s-aaq <hesitation> depende si k'o kka'yb'al mu qaqche este nkare' <hesitation> jnum xki' ch'ajik apart xke' ch'ajik este por ejemplo ju uq <hesitation> ju uq <hesitation> este xtqch'aj <hesitation> qa qya'qaj prya'l jabon sino xaq qch'aj ruk' qq'ab' rech qa chik xtq qal xte rka'yb'aal